जेव्हा चड गरमी वाढता तेव्हा झाडा, पाणी सुकांक चालू जाता आणि तेव्हा जनावरांग खांद, भाजी-पाळो, पाणी मेलांक त्रास जाता। मगे ता सोडपाक तेंका आपलो साधचो जागो सांन दुसऱ्या जाग्यांगर भोंवंक वैच्याक पडता हीतून तेंचो वस्तिचो लुकसान जाता। अशे जावन तेंची जात वाढांग पावना आणि ती दिसंदिस कमी जात वैतात।